Pos el pintal-si tien muchus porqués. Amejora la aparencia i el jeitu i sirvi pa corregil cosinas i pintinas que tenga la piel. I tamién te puei incultal cosas que no te gustin de ti propia o resaltal sotras que t'aquacan más. Ave, pos te premiti de sentil-ti más segura i más retrechera, assina semus, cadacé! Tamién te puei desimulal las ojeras i da-li otra colol alos ojus i los labius. Güenu, essu ya caúna!